الى كنت غادي نحيد شي مشكل عالمي غادي نحيد مشكل الفقر حيت الفقر هو اكبر المشاكل التي يعاني منها الناس في العالم وهو سبب رئيسي ديال المشاكل الاخرى بحال الجريمة وقلة التعليم والوضع الصحي ولحل هذا المشكل غادي تحسن جودة حياة ديال الناس وتوفر لهم فرص افضل في الحياة سواء في التعليم ولا العمل ولا الصحة وهادشي غادي يساهم في تنمية ديال المجتمعات كامله